Historia, ka ka'a ja, in kaa in kuiya kaka'ati uu vuelta pero inka ku ja e kasa jaa nu, <hesitation> nu nujinita'ati nu sta'aña osta yuka tee o nayivi nustaña osta siempre nu va'a kiti chi jaati ja koto ta'ati yoka te suni ki'í kajitota'ati suka suka ku ujum <hesitation> pero yua tu ka'ati pero ja ka ka'a nayivi ni ja'anu kuaja ka ka'a ja nkantatu'uti pero ka uu vuelta kantatuúti ja kuiya kaka'a pero ja ka llevar ta'ati chi ora si manijooteesaa te sua ku ja ntesa pero ja uni kanta tu'uti tuchi segun la historia ja yua sa kuu ja kaka'a ntatu'uti mani jo uu vuelta kantatu'ti ka ka latu'uti ja kuiya ko'a historia ka kaka'a tu jiiniva'asa sukany ku.